ஒரு மனித வாழ்க்கையின் மதிப்பு ஆழமான தத்துவ மற்றும் அகநிலை கேள்வியாகும், மேலும் இது கலாச்சார, நெறிமுறை மற்றும் தனிப்பட்ட முன்னோக்குகளைப் பொறுத்து மாறுபடும். அதைப் பற்றி சிந்திக்க சில வழிகள் இங்கே. உள்ளார்ந்த மதிப்பு. மனித வாழ்க்கைக்கு உள்ளார்ந்த மதிப்பு உள்ளது என்று பலர் நம்புகிறார்கள், அதாவது வெளிப்புற காரணிகள் அல்லது பங்களிப்புகள் எதுவாக இருந்தாலும் அது மதிப்புமிக்கது. இந்த முன்னோக்கு பெரும்பாலும் நெறிமுறை, மத அல்லது மனிதநேய நம்பிக்கைகளில் வேரூன்றியுள்ளது, அங்கு மனித வாழ்க்கை புனிதமானது அல்லது மரியாதை மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு தகுதியானதாக கருதப்படுகிறது. பயன்பாட்டுக் கண்ணோட்டம். ஒரு பயன்பாட்டுக் கண்ணோட்டத்தில், ஒரு மனித வாழ்க்கையின் மதிப்பை அந்த நபர் சமூகத்தின் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வுக்கு பங்களிக்கும் திறனைக் கொண்டு அளவிட முடியும். மற்றவர்களின் வாழ்க்கையை உருவாக்க, புதுமை அல்லது மேம்படுத்தும் திறன் இதில் அடங்கும்.